náðist á loftslagsráðstefnunni í Póllandi í gær þykir

skref í átt að því að efna fyrirheit Parísarsamkomulagsins ráðstefnugestir fögnuðu eftir erfiðar viðræður framkvæmdastjóri Geðhjálpar segir mörg dæmi um að geðfatlað fólk sé vistað á stöðum þar sem ekki er boðið upp á nauðsynlega þjónustu breyta þurfi núverandi

til að minnka aðstöðumun á milli sveitarfélaga ég opna nú ekki póstinn og les fyrir fólk óbeðinn segir starfsmaður Póstsins í Dýrafirði honum leiðast bréfalúgur og fer stundum með sendingar alla leið inn á eldhúsborð

fyrsta konan sem lærði rafvirkjun hjá konu lauk nýverið sveinsprófi og tvöfalt fleiri konur ljúka sveinsprófi í húsasmíði

í ár en verið hefur meistari í rafvirkjun hvetur konur til þess að fara í iðnnám mikið er um dýrðir í skautahöllinni í Laugardal þar sem hátt í hundrað skautarar á öllum aldri taka þátt í uppfærslu uppfærslu á

á hinni árlegri jólasýningu skautafélags Reykjavíkur sem nú stendur yfir

gott kvöld sögulegt samkomulag náðist um regluverk til að vinna að markmiðum Parísarsamkomulagsins á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í

í Póllandi seint í gærkvöld skiptar skoðanir eru um samþykktina það var létt yfir ráðstefnugestum þegar ráðstefnunni var slitið seint í gærkvöldi

ráðstefnan lengdist um sólarhring en loks var samið um flest atriði um hvernig efna megi loforð Parísarsamningsins

frá tvö þúsund og fimmtán deilumálin voru mörg að útkljá og

er flókin og tæknileg

tímamótunum var víða fagnað á göngum

margra náttúruverndarsamtaka finnst þó enn ekki nógu langt gengið í aðgerðum

ekki nógu langt gengið er sú gagnrýni réttmæt já

þá snýst það meira

hvað þurfa Íslendingar að gera nú í framhaldinu af þessu breytir þetta eitthvað okkar stefnu eða áherslum í loftslagsmálum

fara yfir sín markmið fjörutíu og sex ára karlmaður sem glímir við alvarlegan geðsjúkdóm hefur dvalið á sveitabæ á Austurlandi

síðastliðin tvö ár þar sem ekki voru önnur úrræði í boði maðurinn hefur einnig fengið að dvelja tímabundið á Egilsstöðum og á Höfn í Hornafirði en fram kom í fréttum RÚV í gær að faðir hans hefur ítrekað óskað eftir aðstoð til að tryggja honum varanlegt meðferðarúrræði anna g Ólafsdóttir framkvæmdastjóri Geðhjálpar segir mörg dæmi um að fólk með geðrænan vanda sé vistað á stöðum þar sem ekki boðið upp á alla nauðsynlega þjónustu þá

séu einnig dæmi um að fólk þurfi að flytja á milli sveitarfélaga vegna þessa það sem við erum að reka okkur á er það að

smærri sveitarfélög eiga í vandræðum með að veita þá þjónustu sem okkar fólk þarf við erum með sjötíu og tvö sveitarfélög fimm sveitarfélög eru með sjötíu íbúa eða færri og

þau eiga auðvitað í miklum erfiðleikum með að bjóða upp á fjölbreytt úrræði fyrir fólk með flókna fötlun hún

segir mikilvægt að endurskoða það fyrirkomulag sem nú er í gildi til að tryggja að fólk með geðfötlun geti búið á þeim stað sem það kýs það sem við hefðum viljað sjá er það að það væri spýtt inn fjármagni inn í jöfnunarsjóð sveitarfélaga það yrðu stofnuð fagráð fyrir fólk með líkamlega fötlun andlega fötlun þroskaskerðingu og svo

það væri einfaldlega metið hvaða þjónustu fólk þyrfti á að halda hvað hún kostaði svo gæti hún fylgt fólki í heimabyggð eða í annað fjölmennara sveitarfélag og þar með væru allir jafnir allt að sexfaldur munur er á ávöxtun lífeyrissjóða samkvæmt nýrri skýrslu annar tveggja skýrsluhöfunda telur að áhættusækni skýri þennan mun að nokkru leyti og segir að sjóðirnir þurfi að auka gagnsæi Hallgrímur Óskarsson verkfræðingur og Gylfi Magnússon hagfræðingur unnu skýrsluna og

voru niðurstöður hennar til umræðu í Silfrinu í morgun skýrslan snýr að sjóðanna mikill munur er á meðalávöxtun sjóðanna á tímabilinu tvö þúsund til tvö þúsund og sautján og er hann nærri sexfaldur í sumum tilvikum lífeyrissjóður starfsmanna Búnaðarbanka Íslands sem

undir Arion banka skilaði fimm komma átta prósenta ávöxtun að meðaltali á umræddu tímabili en lífeyrissjóðurinn með neikvæða ávöxtun upp á núll komma eitt prósent við erum hér í svo litlu landi að það ætti ekki endilega að vera svona mikill munur en það er nú alveg hægt að rökstyðja að munur sé alltaf töluverður vegna þess að hluti af árangri er heppni líka en það má kannski frekar orða það þannig að vegna þess að munurinn er mikill þá er nauðsynlegt að birta þetta til þess að

fólk sé upplýst um sína stöðu það vekur líka athygli að sá sjóður sem stendur sig best er lífeyrissjóður bankastarfsmanna eru þeir að hugsa betur um peninginn en aðrir sjóðir

þeir verða að svara fyrir

er rétt sem þú bendir á að margir af sjóðum sem eru ofarlega eru lokaðir sjóðir og almenningur getur ekki hringt inn á morgun og farið inn í þessa sjóði Hallgrímur segir að

sé í sumum tilvikum of mikil það eru alveg skýr dæmi um það að sumir sjóðir eru að taka þátt í verkefnum sem eru áhættumikil og lífeyrissparnaður er í eðli sínu og

áhættufælinn og sýna það að hófleg áhættufælni skilar betri lífeyri til langs tíma hann segir nauðsynlegt fyrir sjóðina að auka gagnsæi vegna þess að

gagnsæi og opinber umræða skilar meiri aga og skilar betri lífeyri fyrir landsmenn í það heila skólastjóri einkarekins tónlistarskóla óttast að þurfa að loka honum á næstunni þar sem fjárframlög ríkisins undanfarin ár hafi ekki fylgt launahækkunum nýlegt samkomulag ríkis og sveitarfélaga um stuðning við tónlistarnám gagnist samkomulagi ríkis og sveitarfélaga er ætlað að jafna aðstöðumun nemenda til tónlistarnáms á framhaldsstigi og söngnáms á mið og framhaldsstigi einkareknu skólarnir innheimta skólagjöld sem eiga reglum samkvæmt að fara í rekstur en ekki í launagreiðslur nei þessar skólar í Reykjavík sem eru einkareknir þeir lenda sennilega á næstu árum í

eins og þetta samkomulag er byggt upp

árið tvö þúsund og sextán sem þýðir í rauninni það að það er ekki fylgni milli launahækkana og þess sem við

fáum í framlag með þessum þessum

Gunnar bendir á að skólarnir hafi fengið fjárveitingu frá ríki og borg árið tvö þúsund og fimmtán til að vinda ofan af vanda sem þá var

í þetta sinn verði hægt að gera samning til framtíðar og losna við óvissuna í hans skóla eru rúm sjötíu prósent nemenda á mið og framhaldsstigi þannig að í rauninni er þetta alls ekki til eflingar okkar starfsemi heldur til að enda hana á þessu samningstímabili sem

og hvað gerið þið þá við lokum skólanum

nýja framlag dreifist á næsta vetur og hvernig útlitið verður með launahækkanir kannski tekst okkur að þreyja þorrann í eitt ár en kannski loka ég bara strax næsta haust það er bara ekkert annað hægt að gera í þessari stöðu fyrsti kvenkyns rafvirkinn hér á landi sem útskrifast hjá kvenkyns rafvirkjameistara lauk nýverið sveinsprófi þær segja að viðhorf til iðngreina sé að breytast og að konur séu í sókn í iðnnámi þá þreyttu óvenju margar konur sveinspróf í húsasmíði um helgina fjörutíu og níu taka sveinspróf í húsasmíði um þessar mundir og þar af eru fimm stelpur

óvenju hátt hlutfall oftast séu konurnar ekki fleiri en tvær mér finnst aðallega mikilvægt að fólk fái að gera eitthvað sem því finnst skemmtilegt ef engum körlum þætti gaman að gera ákveðinn hlut myndi ég ekki vilja neyða þá í það

konur ef konum langar ekki til að vera húsasmiðir finnst mér ekki að þær ættu að gera

langar til ef þeir geta þegar ég fór í

hún þótti mjög skrýtin fetað í hennar fótspor og verið enn þá skrýtnari að klára

hafi breyst í dag ég held að foreldrar séu að beina börnunum sínum í bóknám og gleyma iðnnáminu fjörutíu og sjö nemar spreyttu sig nýverið á sveinsprófi í rafvirkjun sú fyrsta sem lýkur prófi hjá kvenkyns meistara

eina sem er smiður hún segir við mig

ég man ekki hvort hún var að fara út með ruslið eða eitthvað hún er í

og hún alveg ég er smiður þá segir stelpan við hana nei þú ert ekkert smiður stelpur í iðnnámi ætli það sé ekki mismunandi eftir eftir aðstæðum en bara það að þetta sé það mig langaði að læra og og það þarf ekkert að útskýra það frekar þú auglýsir semsagt eftir kvenkyns nemendum algjörlega bara drífa sig í iðnnám og hætta þessu bóknámsrugli

í sameiginlegri athöfn í Sao Paolo í Brasilíu í gær verðandi forseti landins svipti þau rétt til að gifta sig það var mikið um dýrðir í húsakynnum samtaka hinsegin fólks í

þegar þar voru haldnar fjörutíu hjónavígslur hver

tilefnið var þó ekki al gleðilegt

tekur við embætti forseta á nýársdag hann hefur ítrekað talað af fyrirlitningu um samkynhneigða og hinsegin fólk samhliða uppgangi hans hefur samkynja hjónabönd voru lögleidd í Brasilíu tvö þúsund og þrettán

banni þau að nýju og drífa því í að gifta sig mikil aukning hefur orðið á samkynja enda hefur fjölgað gífurlega á undanförnum árum pósturinn í Dýrafirði gerir ráð fyrir að keyra út hátt í hundrað pakka á dag síðustu dagana fyrir jól Sigþór hefur starfað við að bera út póst í Dýrafirði í tólf ár ég keyri keyri semsagt

pökkum alla daga

fer annað hvern dag bara hérna fyrir Dýrafjörð ef þið kíkið inn í bílinn hjá mér þá er ég með um fjörutíu pakka í dag það er svona meðaltal síðan í byrjun desember síðasta vikan fyrir jól á eftir að toppa þetta það kæmi mér ekkert á óvart

um níutíu til hundrað pakka síðustu dagana fyrir jól á síðustu árum hefur starf Sigþórs breyst mikið enda bréfpóstur dregist saman um þrjátíu og sex prósent á síðustu fimm árum

innanlands fjölgað um fjörutíu og sjö prósent til landsins um þrjú hundruð fimmtíu og átta prósent á sama tíma hefur pósthúsum fækkað nú er pósthúsið hér

það eru undantekningar

inn á eldhúsborð ykkur er alveg sama þótt hann hann geri sig heimakominn og gangi bara inn já líka og lesi fyrir þau ég geri það nú ekki óbeðinn það verða þó líklega ekki jólakort sem að Sigþór les fyrir viðtakendur enda fækkar þeim eins og öðrum bréfum það er svona mín tilfinning

verði ekkert stór því nú er þetta allt orðið rafrænt

landinn slæst í för með Sigþóri í kvöld og dreifir nokkuð óvenjulegum póstkortum

jólakortum Íslendingar hafa sótt um að halda evrópsku

í Reykjavík árið tvö þúsund og tuttugu þetta eru stærsta

Evrópu og hana sækja árlega allar helstu stórstjörnur evrópskrar kvikmyndagerðar í Berlín annað hvert í annarri evrópskri borg

fór fram í Sevilla í gær og í dag lagði Dagur b Eggertsson borgarstjóri inn umsókn þar frá ríki og borg

tvær aðrar borgir hafa einnig sótt um að halda hátíðina að tveimur árum liðnum við lítum á þetta sem mikið tækifæri ef að það tekst að landa þessu bæði fyrir okkur sem áfangastað ekki síður fyrir íslenska kvikmyndagerð og skapandi greinar í landinu ertu bjartsýnn við hefðum ekki farið í þetta nema til þess að vinna auðvitað er ég hóflega bjartsýnn við einfaldlega leggjum okkur fram og kynnum Reykjavík sem áhugaverðan stað við erum að keppa við aðrar borgir en ég vonast til þess að það beri árangur það er jólalegt um að litast í Tjarnarsal Ráðhúss Reykjavíkur þessa dagana búið er að breyta honum í

jólaskóg og rúmlega þrjú þúsund og fimm hundruð grunnskólanemendur í Reykjavík bjuggu til pappírs snjókorn sem prýða salinn þau eru búin til úr bókum sem ekki var hægt að selja vegna galla í dag var haldin

salnum fólk kom saman og föndraði jólakort úr bókum gömlum bæklingum og öðru endurnýtanlegu efni enda ekki seinna vænna því á morgun er síðasti öruggi skiladagurinn fyrir bréf innanlands sem berast eiga fyrir jól margir tengja uppfærslu á ballettinum Hnotubrjótnum við komu jólanna hátt í hundrað iðkendur hjá skautafélagi Reykjavíkur nei að margir efnilegir og margir að gera góða hluti efnilegir og margir að gera góða hluti

þá að veðri það verður vaxandi austanátt á morgun víða austan hvassviðri eða stormur og rigning um landið sunnanvert annað kvöld dregur úr vindi og úrkomu undir miðnætti hiti

á bilinu eitt til níu stig hlýjast sunnantil Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir

hér rétt á eftir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

það var glatt á hjalla í París í dag þegar Frakkland varð Evrópumeistari í handbolta eftir sigur á Rússlandi

náðist á loftslagsráðstefnunni í Póllandi í gær

skref í átt að því að efna fyrirheit Parísarsamkomulagsins ráðstefnugestir fögnuðu eftir erfiðar viðræður framkvæmdastjóri Geðhjálpar segir mörg dæmi um að geðfatlað fólk sé vistað á stöðum þar sem ekki er boðið upp á nauðsynlega þjónustu breyta þurfi

núverandi stuðningskerfi til að minnka aðstöðumun á milli sveitarfélaga ég opna nú ekki póstinn og les fyrir fólk óbeðinn segir starfsmaður Póstsins í Dýrafirði honum leiðast bréfalúgur og fer stundum með sendingar alla leið inn á eldhúsborð

fyrsta konan sem lærði rafvirkjun hjá konu lauk nýverið sveinsprófi og tvöfalt fleiri

konur ljúka sveinsprófi í húsasmíði í ár en verið hefur meistari í rafvirkjun hvetur konur til þess að fara í iðnnám mikið er um dýrðir í skautahöllinni í Laugardal þar sem hátt í hundrað á öllum aldri taka þátt í uppfærslu á

Hnotubrjótnum á hinni árlegri jólasýningu skautafélags Reykjavíkur sem nú stendur yfir

þetta gott í

flytjum ykkur áfram fréttir í útvarpi og á ruv punktur is allan sólarhringinn takk fyrir samfylgdina um

helgina og hafið það gott